पारंपरिक मांस के व्यंजनों के विकल्प में सोया बीन के इस्तेमाल कर सकत ही। कटहल के इस्तेमाल कर सकत ही। पनीर के सब्जी भी खा सकत ही। एकर अलावा और भी व्यंजन है। जो पौष्टिक के रूप में हमन मांस के जगह में इस्तेमाल कर सकत ही।